Diya sɛnu a benɛ mu cunu mi ma tete mu cunu mi oyi zun diya sɛnu to ba nicoza cururu a wa'o ba yɛrɛ we ve'o mi un 'ora lo a'o bwe a vɛ sɛ diya hani don ame a le ho cunu'i are jɛ un be a'a sɛ un zun an di mu su'ani mɛna ame vɛ yura binu a vɛ jɛ diya di he ba wero rɛstoran na omu sin mɛna an wa an jɛ be ho cunu'i a'a wa'a a sɛ un zun omu sin mɛna ma tete a po